अपनो कमरों हे अगर ऊंमे खिड़कियां लाग रि उजलदान लाग रि और बाहर नरा सारा पेड़ पौधा लाग रिया। तो उनसे खिड़की में ओर के कमरा में हवा आ जागी और अपनो कमरों घनों ज़्यादा ठंडो हो जावेगो। ओर अपन ये नव भी गर्म नि आवगी गर्मी की टेम ने यो असो वातावरण होबो घनों ज़्यादा जरूरी है। ई वजह से अपन न कमरा के आस पास पेड़ पौधा लगानी चावे है।